أول شي نتأكد إني أنا جالس في المكان الآمن، نرفع السيارة <hesitation> والله الدراجة فوق باهي باستخدام رافعة أوحد يساعدني، ونشيل نحاول نحاول نحول المسامير، باستخدام العدة الخاصة بها، ونستبدل الإطار الجديد ونثبت بنفس الطريقة عشان نتأكد إن الأمر إنها ركبت بشكل <hesitation> محكم وتكون ثابتة.